پنبه <hesitation> البته د ټي شرټ د جوړولو لپاره د دې له بوټو نه پیل کیږي، دا له بوټو نه راټولیږي او بیا وروسته له هغه نه پروسس کیږي، د پروسس کولو نه وروسته بیا هغه د ټوکر شکل باندې تبدیلیږي. لیبل پې باندې وهل کیږي، توضیحات یې ورسره مکمل لیکل کیږي؛ ترڅو د اغوستلو د پاره اماده سي.